do bu kanjwene kamera nga hosa maa hoto do hosi maa hoto furutina laa batas doa ide aya halo tita, doa ide wa a chanel kamera maa nado lara